Ɓe do alama ha ɓandu cede jei jamdi gam heɓa ɓe warata ɓedo gasa gasa gasa gasa dum har heɓa kamɓema ɓe heɓa goal majum koɓo lu'u lu'u